<hesitation> Zaho mande restaurant kokoà tiàko, de <hesitation> ndraikindraiky ndraiky milamila vola mande restaurant fô le mahandro io mô ko zegny mandagny fotogna e, magnagno karaha zegny.